Bá main tsáh múh jo yía naum já leig óho naum yía ñih já la muo já la áh gié já léi aig óho naum láh joh gi cha tsá joh joh yieg já lá aig óh yieh óh fuó yía joh tasa yieh noh, yieh naig lá muo aig naig áh ain naig cuá naig aum naig taig to naig noh, naig náh áh no áh-áh záh bá muo taig ain múh laig aíj laij noh áh yiei lá joh ji yiei-yiei áh la fuo la dóh laig lai óh já la óh fuo já lá óh tasa óh íh ñiu já lá, já lá noh já la yiá já láh aig cuáin já lá cuain taí já lá cuaín tsáh já lá noh cuain jau já láh noh áh záh no main tsa mü joh já la aij já la naum gie óh já leig óho naum cúa já lei buh já leig óh yiáh já lá aig áh naum áh-áh gié jo lá óh gi oh múh yia já láh la cain li zá múh lí chiú múh ain yia joh-joh yia-yia la joh yia taum.